نفقد السمع، ما نفقدش البصر، ما نحبش <hesitation> أنا ما نحبش الدنيا ظلام، <hesitation> كي نبدا راقده ونفيق نلقى الدنيا مظلمه نتفجع، ما بالك أني <hesitation> نعيش <hesitation> عمري كلو هكاكا فالظلام، ما نجمش، نجم نستغنى عن السمع عادي يعني ما نسمعش، نتعلم لغة الإشاره وعادي، ما ثما حتى مشكل، لكن ما نجمش نعيش من غير ما <hesitation> نخزر، لازمني نخزر، لازم، نشوف الألوان ون- نشوف العباد ونشوف الدنيا.